जैविक खांडो मा ऊ फसलु इस्तमाल वोंदु जेमा हम कीटनाशक अर रासायनिक खादों इस्तेमाल नी करदा यु हमा हेल्थ ते अछू वोंदु अर हमा प्रकृति ते भी अछू वोंदु अर जबकि गैर जैविक खांडो मा रासायनिक तत्वों इस्तेमाल अर फर्टिलिज़ेरो इस्तेमाल वोंदु जु की हमा हेल्थ ते अछू नी रोंदू।